Oli babé cosaan wan nak énafamé bugaan, bugakuluhéén guléholi yo yoomé éganiil mukanineey mololi mara oli gujoolee sin gakuluhil imbi gajoom éni upuur yaŋi ujoow bu yang aan jambi ukaan waaf waan umimé lét wo yaŋi nuŋanlo wo imbi ukulu gurok kahi aléhol nakuluhol kulu soit aléhol, kahi aléhol namimi aan, anafaan ,nabuña buña anafaan. Do bokaboka cosaan yololi bu gakulu gulé gagu bu gajoom.